Siku yanli ziwole jumapili ngana syuka ngatondo injikukan iinsa semwitu kaingila saa- saa mbili katwingiluku kanisa tusali kani mwena penda nakunda sana kipindi chakwe mahubiri nachikunda mamwe chikampela chikampilia mami umwenza katwa fuma twa- twaelukun nganda kutulia nabwina ikundali siku ya jumapili naikunda sana sana